Eey, kosam giwɗam e ɓiɓɓe leɗɗe, fotaani noddireede ni kosam. Ngati nanndu tan e kosam kono wonaa gootum. Mbeleeki mun wonaa gootum, moƴƴugol mun wonaa gootum. Kosam tigi foti wonde ko ndeelam, foti- won- iwde kadi ko e aade malla e kullel.